Eshikhaya, ndala, thiviri, thitaru, thine, thirano, thisasava, musafu, munane, shienda, rhikhumi, ekhumi nandala, ekhumi na thiviri, ekhumi na thitaru, ekhumi na thine, ekhumi na thirano, ekhumi na thisasava, ekhumi na musaphu ekhumi na shienda, ekhumi <hesitation> ekhumi na munane ekhumi na musaphu emakhumi kaviri, kaviri ne ndala, makhu kaviri <hesitation> makhumi kaviri nendw thitaru makhumi kaviri nende thine, makhumi kaviri nende thirano, makhumi kaviri nende thisasasava makhumi kaviri nende musaphu, makhumi kaviri nde munane makhumi kaviri nende shienda amakhumi kataru. makhumi kataru nde ndala, kataru nde thiviri kataru nde thitaru kataru nde thine kataru <hesitation> sasavaa makhumi kataru nde musaphu, makhumi kataru nde munane makhumi kataru nde shienda amakhumi kanne makhumi kanne nde ndala, makhumi kanne nde thiviri, makhumi kanne nde thira thirano makhumi <hesitation> thirano makhumi kanne nde thisasava makhumi kanne nde musaphu makhumi kanne nde munane makhumi kanne nde shienda amakhumi karano. Amakhumi karano nde ndala. Makhumi karano nende thiviri, makhumi karano nende thutaru makhumi karano nende thirano, makhumi karano nende thisasasava, makhumi karano nende musaphu, makhumi karano nende munane, makhumi karano ndeshienda, emakhumi kesasava, kesasava ndendala, kesasava nde thiviri, makhumi kesasava nde thidaru, makhumi kesasava nde thine makhumi kesasava nde thirano, makhumi kesasava nde musaphu, makhumi kesasava nde munane, makhumi kesasava nde shienda, amakhumi saba. makhumi saba nde ndala, makhumi saba nde thiviri, makhumi saba nde thi <hesitation> taru, makhumi saba nde thirano, makhumi saba nde musaphu, makhumi saba <hesitation> nde kesasava makhumi saba nde munane, makhumi saba nde shienda makhumi munane. makhumi munane, makhumi munane nende ndala, makhumi munane nende thiviri, makhumi munane nende thitaru makhumi munane nende thine, makhumi munane nende thirano, makhumi munane nende thisasasava, makhumi munane nende <hesitation> musaphu, makhumi munane nende tisa, makhumi tisa. Makhumi tisa nende ndala makhumi tisa nende thiviri makhumi tisa nende thitaru makhumi tisa nende thirano makhumi tisa, makhumi tisa nende <hesitation> musasasava, makhumi tisa nende musaphu, makhumi tisa nende munane. Makhumi tisa ndeshienda imia ndala.